في ظهيرة أحد الأيام <hesitation> بدأت لعبة طفل <hesitation> ما بالتحدث، تفاجأ الولد وسمع اللعبة تقول له إنها تحب المغامرات، قرروا مع بعض ينطلقون في رحلة خيالية، يسافرون عبر الغابات ويواجهون وحوشا ودودين، خلال الرحلة تعلم الولد الشجاعة والصداقة، وصاروا ثنائي لا ينفصل، بعد ما رجع للواقع إحتفظ باللعبة كأفضل صديق له.